Ñaan najín ngí, ñaan nampeewu wí ngëyipal ngëntáaja untáaja ná këwas aţíj ngëyipal ngëtáaja ngëtëb amob ngëyipal ngëntáaja ngëbakër ayëlan pëya ecol dëweek uncí wí iniverësite pasëk pëjúk bañaan já bëjá pëjúk jáaţa pëpar. Mënjúk bá amënká kabak mëŋalu kërune nak këye ţas uleemp. Mënká uleemp këleemp áa mënká uncáam unţënkaran ací mëŋal pëwatës umee këkaka maŋ këye neej iniverësite kë ensëkirir këkontinir pëjúk wumënţa wuŋ laŋaaţa. Ţí senegal ţí kay wumënţ wuŋ uler wí mëmparar wí bá mëmparar pëjúk me mënţíjáţ uncáam me mënţíj bá këţíj uncáam uler wí mëmparar bá pëjuk rek ijuk. Kon ñaan najín ngí adilëţ kon <hesitation> bí mëmposir bí kakesiyon amëncí bakëcí adilëţ këyëlan pëneej iniverësite ţí uwínjí adilëţ këniran pëneej iniverësite. Pasëk umee jáaţa upar waw, umee jáaţa upar, këjúku. Mënimanku amëŋal pëwatës umeewu mëyëlan pëwatës umee, kon umee jáaţa upar.